<hesitation> ni wakesmali ulikang, ulikang wakesmali o kalakala katokoo kalakala gaunis, tenai gawama onoko. Napo sapiako kala teka ponk, ulikang. Tewa gamalims, o kalanaba teka pamma katoko, kalakala malima napo o maskeeteba katoko teka palalama kitau nga, midumalima. Tee ulikang, teba gawanko. teba gawa bilinoliko ninalo ninamoke, peekaba tei, toi naba woliula andu. Tee ule ni poas as nai tei ule waku pako, taneno uka babilaonoko, ulikang wakesmalio. Tenai teba midu abilinoliko tei nammeke teba pekaba tabengg naba woliula andu. Eng tei ule lep taba katabanko, pokaba. Tei ule waku panko, taneeno luka babila. Kalakala malima, kangkalamalima apamma eng malolo mali napo kunno waku panko nigipamma. Nigi pammameke te kunno napo, pawago weku pangko Napo ena- enam, malolomalima napo tolomalila napo kalamoliai. Midu maliai, tei we pagaloi meke oto. Kato ba, taba kata simaliko. <noise> Tee katokonna gawangkonna nao sapaiako nna gawangkonna abamolu. Tenai, tenia taba kata bangko, tei tabeng naba peekaba woliula andung. Tei teba midu alalamana, pekamaske polanamaske ata noli kitau nga meliko, midumalima. Teie tebake isa malima, te polanne mekamalima meliko.